Malafaaje kam ɗoon feere feere e woodi nde waynaaɓe, e woodi nde laral, e woodi nde rooba, e woodi nde jamndi, e woodi malafaaje ndemayɓe, e woodi malafaaje luumooɓe, e woodi malafaaje e luumooɓe. E woodi malafaaji njinniya en.